Liiwre ina muta e ndiyam ngam jaggude liɗɗi. Ɗi ngardada ko doole. Ɗi ndaara liɗɗi ɗi ngila nder ndiyam to woɗɗi, ɗi njikka ɗum, ɗi ngabbina dow.